عشان تنشأ حساب بريد الكتروني شخصي. مثلا اولا تدخل على موقع موجع الحساب اللي تبغى تنشأه. مثلا جي ميل تدخل على موقع جي ميل. تعمل انشاء حساب طبعا يطلب اسمك والاسم الاول والاسم الاخير. بعدين تعمل الايميل اللي تبغاه. وبعدين الرقم السري وتأكد الرقم السري وتعمل تمام موافق. يجول لك تجرا بعظ الشروط توافج عليها. اخر شئ يطلب منك التأكيد بايميل اخر او رجم جوال وخلاص. يكون الايميل جاهز.